Eey, wonno hannde yimɓe ine njogii lekkuule moƴƴe, hannde yimɓe ɓuri waawde wuurde nguurdam juutɗam e ndeen. Sabu rafiiji goɗɗi ndeen ene mbaranno, kono hannde noon ɗiin fof keɓanaama safaara. So neɗɗo ñawii ɗi hadde mun maayde, ine jogii ko safrira mbele joomun balɗe mun ene ɓeydo juutde, duuɓi mun ɓeydo keewde.